Wo mu kumoo le ti muŋ ye a loŋ ne nbota a foo la nbe ňiŋ muŋ kono, nŋa a bee le kafu ňoŋ ma. Nmaŋ loŋ nuŋ komi nbi naa ňiŋ ne fo la. Mee niŋ nŋa loŋ nuŋ. nbe i bo la ňoŋ koto le. Bari bituŋ, nŋa muŋ fo. wo kono, niŋ i taata muruu jee to, i be oo daŋ, domoroo la nafaa je la moolu la baluu ňaa to. Nna domori doolu bi jee to. wolu tinta moolu bulu ko posonoo. A maŋ baraka. I domori doolu bi jee to. a ye moolu bataandi, a ye keolu bataandi. Donku tandisiko nna domoroolu munnu ye a loŋ ko nwuluuta, nŋa i tara nna keebaalu bulu. bii, si i kafundaŋ noo le, kaatu foloo foloo. keebaalu maŋ kuu doolu soto. wo ka kafundaŋ jee le., i ka ňeo le taa, i ye a taa, i ye a laa dinbaa kaŋ. i ye kumundiŋ soo jee, i ye a domo. Iyoo, bii, ntelu be daamiŋ na, do. doolu be nbulu nse muŋ kafu noo jee. Mee, niŋ nŋa wolu jiibee. a domo ňaa jiibee. nŋa nfaŋ kaaxaŋ. wo domoroo jamaa bi jee. a be njaara la le. Jaŋ, nbota ňiŋ dooraŋo duuraŋ kuolu muŋ fo la, domori woo domori, i ko i ye duuraŋo loŋ. a beteyaata baake. Parisiko niŋ i ye a moyi duuraŋo, wo lemu ňiŋ ti. feŋ bi jee le muŋ ka domoroo, kono jaa bayi. Te moolu la duniyaa saasaa bee, jamaa baa bee looriŋ kono jaa le bala. Niŋ kono ka jaa, i muka taa duusoo to norimaaloo la. i muka taa kamoo to norimaaloo la, wo le ka saasaa kufandi moolu baloo kono. Mee tanko, i ka feŋ domo muŋ ye a loŋ a duuraŋŋ maa loŋ, saa gilisi, a ka a tinna le feŋ buka loo jee to. Wo ye a tinna. ee, duuraŋo beteyaata domoroo to baake. Duuraŋo, wo duuraŋo, nbota wolu le foo la jaŋ mandinka kaŋo to e supukanjoo bi jee. duuraŋ sinbaa bi jee. menteŋ duuraŋo bi jee. furufuroo bi jee. e, <hesitation> fenkoo fawo bi jee, e, naadaa. nna pakaawunkoolu la domori baa lemu wo ti, naadaa, wo fanaŋ bi jee. Wolu bee mu doraŋolu le ti muŋ ye a loŋ ne ko niŋ i ye a domo, a muka i toora, a ka i beteyaandi le. bari saayiŋ moolu ye i bo duuraŋ domoo to le. i be ňiŋ kini jaara do, domoo la. aniŋ ňiŋ kinoo muŋ ye a loŋ ne ko, i ka a jankunndi muŋ na wolu le ka siiyaa. A la jankunndi feŋolu, wolu mu tubaabufeŋolu le ti munnu ye a loŋ ko nka i kafundaŋ nna domoroolu ma, te nbuka i dadaa dulaalu loŋ, nbuka i dadaari ňaalu loŋ wo le ye a tinna bii domoroo, kaabakuyaata. Ntelu fele nka keekee munnu domo jaŋ. ntelu ka a fo muŋ ye keekee. wolu maŋ ke keekee ti. Tubaaboolu faŋo ye a loŋ ne ko i ka muŋ dii ntelu la puru nŋa domo. wo maŋ ke keekee ti. I ye a moyi. I ka keekeelu taa fanaŋ, munnu ye a loŋ aniŋ ntelu la adoolu maŋ kiliŋ yaa. Ntelu la ňiŋ bankuŋ kaŋ. moo te, ite a je la moo be fa fala keekee suusuu la, miŋ na, ite a je la moo be suu keekee miŋ na. bari tubaaboolu ka wo keekee taa le, a ka a taa, kaa, ka, ka, ka a bee ke munkoo ti, ka a a kii naŋ puru ntelu nŋa a bula nbala jaatoo to. Ntelu la jaŋ, sio doo faŋo bi jee to. daafeŋo doo bi jee, daafeŋo doo bi jee, i buka a domo. aniŋ i la, aniŋ i la, i la, aniŋ i la mitoo maŋ kilinyaa, aniŋ i la sosiyoolosiyoolu maŋ kilinyaa. Parisiko ntelu balantoolu. nbuka, ntelu, ntelu balantoolu nbuka patamoolu domo. Niŋ muŋ ye a domo, i ye a domo le doroŋ, mee ntelu jaata kontoŋolu haŋ, balantoo, balantoolu, ntelu muka patamoo domo. I ye a kalamuta. Bari niŋ i ye a domo, i ka a je le ko. Wo ye a tara kuulu loŋ, kuolu fota nuŋ jee. Woto moo ňanta i domori feŋolu loŋ na le. Mee lo. mee paradokisoo muŋ be keeriŋ. wo loŋ ňiŋ, ntelu la domori feŋolu, ntelu faŋo muka a dadaa, a ka bo naŋ dulaalu le to, wolu ka a dadaa ňaamiŋ. aniŋ ntelu la, nna, nna. nna loosiki nitirisiyoneloolu maŋ kilinyaa. Wo le ye moolu bataandi. Aŋ reyaalitee; lo mondu ee antereŋ do po. puwa danpuwasonee lo mondu, meerisi.